الصيادة المسنة اللي حصلت على زجاجة فيها رسالة كانت جاعدة بشط البحر، تنطر سمكة تصيدها، وأول ما فتحت الرسالة شافت خريطة، لكن مو أي خريطة كانت مرسومة على ورق ما ينحرق حتى بالنار، الرسالة تقول إن تبين الكنز لازم تواجهين حارس البحر.